Sj mereyj "cake" a, dza meyj nye dj, medze me kyirefuwa no mu fitaa no nkotsee fora esikyire osiandj miyi no mu akokc angoa no fi mu. Na meka fora ma cyj popoopo wie a, medze m'angoa a ada na me isiam for a. Na meka fora wie a me tsitsi hyj adze mu na medze kjhyj fononoo mu to. Cben a, nna medzi.